Misy karazany roa aloha zany piso, alantsika ohatsy hoe kary zay mpihinahina <noise> fi- biby fiofon'olo agnat- biby fiompin'olona agnaty ala agny. Igny zany pisolia zay mihina na f- na akoho na ino haniny aby. De raiky koa piso zay taizantsika agnaty tsagno zay miambigny voalavo mba tsy hina gny sikintsika.